Ta'ayiɗe awaɗa chocolate nii, tefuu chundi madara, bombita, suga be ndiyam. Sai ngulna ndiyam mai sai ngata chundi madara be bombita mai sai ɓedda suga toh wodi flavo ma sai ngata sai ndinga wailutugo seto hauti marti bana nyeeri sao mooɓa dai ano ayiɗe